Ту ҳамеша беҳтарин тӯҳфаро интихоб мекунӣ. Ман то ҳол ҳайронам, ки чӣ тавр ҳар дафъа тӯҳфаи ту ба дилам мерасад, гӯё ман худам онро хостабошам, вале ҳеҷ гоҳ нагуфтаам. Ин на танҳо дар бораи чизе ҳаст, ки қиммат аст ё зебо. Тӯҳфаи ту ҳамеша бо эҳсос интихоб мешавад. Бо диққат, бо фаҳмидани ман.